نیوزیلنډ یو ښکلی هیواد دی چې کلتور یې د ماؤري خلکو او اروپایي مېشتو ګډ ارزښتونه لري. ماؤري دودونه، د هاکا رقص، او ټاټو نقشونه یی ډېر مشهور دي. خلک یې دوستانه، چاپېریال ته ژمن، او د طبیعت سره نږدې ژوند کوي. سپورت، په ځانګړي ډول راګبي یی، ډېر مشهوره ده. هنر، موسیقي، او دودیزې کیسې هم د دوی د هویت یوه مهمه برخه ده